China, India, Japan, South Korea, Indonesia, Nigeria, Egypt, South Africa, Kenya, Ghana, <hesitation> France, United Kingdom, <hesitation> Italy, Spain, Luxembourg, Switzerland, Austria, Zimbabwe, <hesitation> Rwanda, <hesitation> Malawi, <hesitation> Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Peru, Portugal. <hesitation> New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Indonesia, Australia, Bali, <hesitation> Bangladesh, Pakistan, <hesitation> Laos, Vietnam, <hesitation> Myanmar, <hesitation> United States, Canada, <hesitation> Russia. Xi'an.